<hesitation> dɩí gɛ dí tɔŋ bíŋá mɛ wákatɩsɛ, bíŋá mɛ alewátʋ. Ɛɛɛ kpɛrɛ bʋʋlɛ tɛlɩíyɛ ka kpɛrɛtɔ bʋʋlɛ yɛ bé? <hesitation> dɩ wɛná bíŋá mɛ kesúwa bʋʋ dɩ wɛná bíŋá mɛ lʋŋʋrɛ. Kesúwa ka <hesitation> ka wɛ dofóó tɔ kádzaŋáá kpá, ŋnáa? Dofóó tɔ, bʋká fáráráaá yála baá fárá na bá dʋŋ ba kpínaná. Ŋnáa? Mɩnɛɛ bʋwɛɛdzɛ, bʋká lʋŋʋrɛ mɛ, lʋŋʋrɛ ró káná ró wɛ ŋmíɩ, lɔ lʋŋʋrɛ bʋ, bʋ kpɛrɛ bʋʋlɛ: ɛɛɛ sáa karɩmɛ wátɔɔɔwá, wátɔ ŋsɩ sɔrɔɔ bíŋá, yofó sɔrɔɔ mɛ, kpátá mɔsɩ sɔrɔɔ saláa kʋʋrʋ, saláa tʋʋlɛ álɩ yofó bíŋá sɔrɔɔ fɛɛsɩ ñkɔ, gbɛtɛrɛ ñkɔ álɩ tʋʋlɛtí, ŋñná sɩ wá wóto sáa káná mɛ wátɔ wɛ páá wátɔ wɛ, wátɔ wɛ bʋká báa aŋʋʋ selé kpákpárásɛɛ selé páá. Ŋñná sɩ wátɔ wɛ, fɛfɛtɔ, bʋná sáa mɛɛ dɩí yá sɩ fɛfɛtɔɔ líɩí dzɛ. Fɛfɛtɔɔ dzɛ. Ŋnáa? Bʋná wárí, lʋŋʋrɛ dí mɛ ró dɩ wɛná sáa ká kaá mɛɛ baa yáa sɩ ŋbúre sáa mɛ. Ŋbúre wɛ sáa karɩmɛ ró lʋŋʋrɛ wɛ, lʋŋʋrɛ wɛ, lʋŋʋrɛ wɛ kʋmɛ bʋká álámɩnáá físa aɖaá, ŋnáa? Sɔrɔɔ fʋlʋñ lɛ-lɛ-lɛ-lɛ-lɛ-lɛ bɔɔmɛɛ baa báa kudzubiseé dzɛ bʋká sɔrɔɔ fʋlʋñ lɛ-lɛ-lɛ-lá áláma físa aɖaá. Tɔɔ mɩnɛ bíŋá kɩɛrɛɛ dzɛ. Bíŋá ká mɩnɛɛ ka kpɛrɛ bɩ ŋɩnɛmɩnɛ bʋlpbʋ yɛ bé? Ɩsɔɔ maamáátchisɛ ka dési fɛ dá áláma. Ŋnáa? Bʋká dí yúkú ka dzɩŋ ná dzɩñtɔ. Tɛfɛ bʋ mɩnɛɛ bíŋá wɛɛ dzɛ bíŋá kpɛrɛ bʋʋlɛɛ yá dofó sáa mɛ wɛɛ mɩnísí lʋŋʋrɛ wɛ, lʋŋʋrɛ wɛ na kesuwa, kesuwa na lʋŋʋrɛ, bʋ nɔɔ bʋʋlɛ yáa bɔɔ baa yáa sɩ bíŋá. Lʋŋʋrɛ mɛ báa kpá, kesuwa mɛ baá duñ.